Orre nka lo ɨ́ɨ́n ijña, na nka kuu ye lo katakaso nama ve'e á, te livi juini nka ɨ́ɨ́n ye lo kune'eña'a naá, te ko xi nduyu naá lo vetuka lo ja'nuso, <noise> jnɨ nka nduyu naá, te tetuuso naá te ɨ́ɨ́n ni'i nkaso <noise> martiyu naá, te jondojloso nakue'e lo na <noise> kee te laa te kikuitaka ye lo ku-iniso lo kuitaka naá.